Laha gny fampiasa gny laforo aloha gny fahaizako azy da fanaova gateau; da manaraky an'izay koa, fandrahoa hany laha ohatsy ka kamo hahandro amin' gny <noise> vilagny tegna na kamo hanendy amin' gny lapoaly; <noise> da izay amin' gny ankapobeny. Ao koa izany fanaova fandrahoa soa. <noise> Miala amin'ny mahazatsy.